﻿Diiji ninya ti kupira walla, yambayina we dakkam ti kupira mu ninya nluna ti kui, kelenkui yimo ninya kan piɗi wai a dokkum munu gbodde ti shakka shammo diya, an diyani ti ku piɗi wa mundi ɓaano we kelonkui yiimoni yamba yiina shakka ti shakki loo shikni ta shirimni ninya ndina an ɓaano piɗi ku wei ninya ndina kan yumo shin wala kelenku moi ninya wala munun gboɗe ti shakka <noise> elekui diiji shiyigi nin shiyikka.